د شیدو مختلف ډولونه <hesitation> لکه د غوا شیدي، د وزې شیدي ، سویا، بادام د اوټ او ناریل شیدي شامل دي. د غوا شیدي په پروټین او کلسیم کې نظر نورو ته بډایه دي پداسې حال کې چه د وزې شیدې ډیر وختې د هضم ، هضم اسانیي، د سویا شیدي لوړ پروټین لرونکي نبات بدیل ده.